Oppoosom ko kullel mbaawngel maayikinaade. Ngel waɗta ko mbele angel daɗa e bone ko sonngata malla ko warata ɗum. Ngel waɗa hoore mangel hono no maayngel ni mbele huunde ina ɓenna, oppa ɗum.